Sor i kɔ bira dee lu le dee or sor nee aaká lɔɔrecsa o yɛrɛdee yerekara sor waa yere kara sa o sira keètèm o kpaa keetem kpaa kēē tɔ̄ then o siga daa àh so waa dorawo sa seen o da na bee buetén dèdèn nu a nyorne lɔɔre lo o yere m’a loo maaho o yere mia loo maalo o kwa garri o dè nu sor wɛɛ dora dèdèn nu ama sa o doo dèdèn nu a wɛɛ lu a doo a aaken doo kèn a doo baba m da lo nee ē wɛɛ so wɛɛ tɔrge nu ama m buetèn áálu ɛrɛba a leke lɔɔre ma kpanaa loo sa yii nyo-dee āā kii tɔ̄kpa sor maa ina tɔ̄ kpa pie sor m zii ɛp pya nee ē ba naa bagara aakèn lɔɔre sa lu a tɔ̄kpa m yii lo kèn pie sor m kɔ baa zii yere mba tunizem kèn sa ba koo apamyan ē ba na bee wene ba bagara lu school ē tɔ̄kpa sor baɛ dora wo sa sa ba aalo kèn ba kii ē bu tɔ̄ wɛɛ nor nu sor baɛ nor nu sa ba aalo kèn but o muɛ kɔ pie pya gbo muiɔgɔn ba ɛrɛ na-ghe ara bee sa ba naa dā nu bèè ē le a doo tanga tén loo yaa ka kén ba naa fɛrɛloo sa tɔn tɔ̄ sa nor kpa ba doo kɔ lo ma pie sor yere baara béé loo lɛɛ waa kɔ o āā tɔ̄kpa sa kii Pie sor tɔ̄kpa ama ē kpa na i baa alèke sor tɔ̄kpa wɛɛ kpana lo sor ē kpana baa alèke o āā lo kèn yii nor nor fa ina tɔ̄ sor ò ina tɔ̄ aya pie sor ama lo alu pie dee o kii tɔ̄ bani o kii tɔ̄ bari sa wɛɛ nor muɛ ue bari ale pie so o so wɛɛ nor yo sor wia nɔ’a yo āādɛɛ o bia so āādɛɛ yii tɔ̄ lo a pie dee o so bee bui nu o dap si wɛɛ yaa nu so teegan bee nu o bui sa de ay nu